Ithamba mabhoko yategemea mringa. Kole mringa nge nge ureleie mabhoko ghadagho lubhaha mringa mpaka ushinghe mringa uelie, halafu ushighe na thaburi lakini kicha kya mringa niushighe mringa uke hinabomba. Mringa uke hena bomba, kwathamba kwathamba iyowatiririka mabhokonyi ghaela lakini iho nkathambadu kolemringa ura- uraelie mringa tho ukaeleshe mabhoko tho. Henaikyo wairima itumia ilighia kijo kole mabhoko ghachafukie. Hanakieo niku ithamba mambhoko nighire aina nyingi lighire ithamba mabhoko na mring anelie, kana mringa uke hena nyungu, kana uke hena mabibo lakini kole mringa kwatiririka uke hena thabuni wabhancha kabitha na kwarima itumiea ighenya kijo.